පුදුමය කියන වචනය ගත්තහම මට හිතෙන්නෙ <hesitation> ඒක <hesitation> හොඳ පැත්තට ක්‍රියා කරන්නත් පුළුවන් <hesitation> නරක පැත්තට ක්‍රියා කරන්න පුළුවන් වචනයක් කියල. මොකද <hesitation> ඇත්තටම අපි පුදුම වෙන අවස්ථාවල් තියෙනව <hesitation> හොඳ දේවල් දැකලත් <hesitation> නරක දේවල් දැකලත්. උදාහරණයක් විදියට ගත්තොත් <hesitation> කවුරු හරි <hesitation> මගේ උපන්දිනයට මාව පුදුම කරනවා කියලා හිතමුකෝ. මම ආදරේ කරන අයට මම දන්නෙම නැතුව අඩ ගහලා <hesitation> තෑගි බෝග ගෙනල්ලා <hesitation> සරසලා <hesitation> කේක් එකක් ගෙනල්ලා. <hesitation> ඒ විදිහට <hesitation> මම නොදැනුවත්ව පුදුම කිරීමේ සාදයක් ලෑස්ති කරලා තියෙනවා නම් <hesitation> ඇත්තටම මම <hesitation> ඉතාමත්ම පුදුමයට පත් වෙනවා වගේම ඒ පුදුමය ඇතුළේ <hesitation> ලොකු සතුටකුත් විඳිනවා. හැබැයි සමහර විට අපි පුදුම වෙනවා අපි හිතන්නෙවත් නැති මිනිස්සු <hesitation> අපිත් එක්ක ඉතාමත්ම ළඟින් ආශ්‍රය කරන මිනිස්සු <hesitation> අපි නොහිතන වෙලාවල්වල <hesitation> වෙනස් වෙද්දී. අපිට හිතෙනවා ඔවුන් අපිත් එක්ක ගෙවපු ඒ ආදරණීය ජීවිතේ ඇතුළේ කොහොමද ඔවුන් මේ තරම් වෙනස් වුනේ කියල. ඉතින් <hesitation> ඒ පුදුමය ඇතුළෙ නම් අපිට කවදාවත් <hesitation> සතුටක් දැනෙන්නේ නැහැ. ඒ පුදුමය ඇතුලෙ සමහරවිට කලකිරීමක් <hesitation> දුකක් <hesitation> ඇතිවෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසයි මම හිතන්නේ පුදුමය කියන වචනය ඇතුලේ <hesitation> අපිට සතුට වගේම <hesitation> දුක කියන හැඟීමුත් <hesitation> අත්දකින්න පුළුවන් කියල.